Nʋnɔ nanɩfʋɛ ɛta ɛfʋ wanɩ bʋakʋ ɩvlɔ anɩ afɔ nekele atamɩ ɛfʋvlɛ lɛa atami akɔ nekele nʋ ɩtsʋlɩ li itsʋvɩ ava li dʋnʋ ɛdɩnɩ afɔ nekele dʋ itsʋ wanɩ kʋ ayɩlɩ adʋlʋ mɛ atanɩ alɛ atamɩ ɛdɩnɩ nɛfa atanɩ afɔnaba ʋk nɛfɛ ɛdinɩ atanɩ akɔnekele dʋnʋ itʋ ava mɛ <hesitation> atanɩ afɔnaxa kana balɛ.